Ekyangaleka inga ekyanganyitsemesya <hesitation> eribuka amabuthwa okwabiru byeribuka ebyeribuka amabuthwa wayi ryeri <hesitation> byebyalya nabanyoni bayi bangasomanabu nabangakulha nabu omwabwana nabu babya banehu abosi ingababirikira ibabiryasa. Ingabya ingabiri mbalha ndeke ithwabya thwabirirya ihabya ihane ekyalya <hesitation> kyosikyosi. Ithwabya ithwanginatsema, ithwaseka, ithwimba, ebyu byebyanginanyitsemesya omwibuka amabuthwa okwakyiru kyeribuka amabuthwa wayi.